Anà tato ho ato tegna niasa mafy ai, tegna mbô hitako mihitsy hoe tegna nagnano, fa <noise> f- noho ny fitiavako anà ndraiky, anao niany anà niany to mbô omegna mbô omegna jour de repos hely fa mbô za ndraiky mba hisolo anà niany tô fa efa tegna efa niasa mafy loatra anà tsao marary ai.